Zah zen̈y andeha a- an̈ano an̈ano vahiny an̈y Siberia an̈y oe. Ke han̈ano mpizaha tan̈y zah any, raha hoentiko voalalohan̈y an̈aty valizy nakà bôka karity, avô rô lamba metimety amin̈'ny tanàn̈a io an̈y, avô koa zah alohan̈y andehen̈ako an̈y bakà zahavako karàkôry andra an̈y, karà in̈y de mifan̈araka amin'izen̈y kà raha an̈atiny <hesitation> ny valizy nakà ao ndraiky zaka ndraha ilain̈a.